Yasmiqni suvda yuvib qozonga solinadi. Yasmiqning ikki barobari miqdorida suv qo'shiladi tuz qo'shib qaynagandan so'ng olovni kamaytirish kerak va o'n besh yigirma daqiqa davomida yumshaguncha pishirib kutish kerak.